Gny hany nohaniko farany zao, fia amy voanio. Gny fomba fiketrehako azy fia leha igny nivilia, la nikikisa la nendasy, vita hendy am'izay fia igny natao saosy nasia voanio, voanio igny nikoraray, lafa vita korara voanio igny nifiaza ranony, lafa nazo ranony igny najobo agnatin'ny fia vita hendy igny ao vita saosy igny, nambela mandevindevy eo amin'ny telopolo minitra eo la masaky.